Tsy moramora ny fanana heritsay mibaiko ny fiaraha-mony, satria mety hiteraky adidy mehibe sy andraikitsy i io. Ny hery e da tokony ampiesay ampahendrea mba tsy hanimba ny hafa na ny tontolo manodidina ny tena.